nwegam kor eleme-mega nu rishi biaga well nheme mega rishi nme nme bah rishi ahia gbuga onu ngam oha ji ga ne erigbulu ah ah ah a wihiala chi tu-nbom nu owah ike nweh gam krr elebadu nme mega rishi bah abia nmeshi risi memeshila bah diri eleke mons-osu osu nosu risi eleme jor ur eevi oweevi eleke ma ze mechama ochi bah ele badu ya jiri ishi ma ba je <hesitation> nha mega rishi ahm ele badu nje jiri nne ma bah a tutu nme me ana nke ze de rhisi heh umu iye iri nmeze ahia je zu arusi agida nu owa otu-nbum na hour kam ayaba ike the mezene jo zu anusi kam nzu ochichi nu ime ahia ihiri oyazi nmayana oro ogbani kpum pum ha me ji ji ne beshia nha mame gbume ochioch me hadam naya hara nwusoma maa wuzoha nbia bea shisi monor bea ji ne re arusia be shiala mra besor hia romi a hie bewona mini biakwa beteri be ze chureh nhia rumu ahia bea ze oro nso modazuru ne shie arusie me shirala arusie nbia bea vubisa bie ze ohu meaga bohala naya baya chunch bayala oro nso gba gburai ka da ziri ne rie arasie aria aha ake zie nu field pnuy sukala ozu oba sukulu oro okwukwo nlem oha ba ziga menha egwu roogu ele ya zi nete ire ile ya zi nete iwe oah bia nregami zekam nu oro okwukwo oro okukwo ke ireh zi nu ozu oba ozi nu ahi ahia ezi ayuaye zi ham dumana tiu chiji a zi bea kaei nye obala maya nowoo nye obula my tey ovu oma na kpa bedu nu ohea ike kam oha aji ni me nu ozu oba ham Nhadum na soh nonu agwa self alerim uzuoba tege-eri benete the eri nu ederezi egelege orh heh eleri-ya tege-eri bazi ham benete bene-owu elebadu na dashi eyeba lwai benete beno-owu beh mega ele badu bah bia bah bia beh soro kiri nu owa ike kam duburu kerezi ayi lekiga la ike-wezi nu hah beno te owi orh ayi mega yamana chi biaheji nyebula bia bia la ota orh obochi izukam mega.